आजा तेज़ जीवन म काम और निजी जीवनो संतुलन बणोणा ले हमू त समय प्रभंधनों इस्तेमाल कन पड़लू येमा हमू त सबसे पैली जू हमा ज़रूरी काम छीन ऊ कन पड़ला और हमू त डगड़ियूँ दगड़ी अपरा परिवार त भी समय दयोंण पड़लू और जू सोक छीन ऊँ त भी पुरु कन पढ़लू ताकि मानसिक संतुलन बड़े सके।